ང་ཕྲོ་ངྱ་བི་གོ་ཆི་ཁ་ཇེ་ས་ལོ་སྟེ་དེཏོ་དེལེ་དང་ང་ཆུ་ཆི་ཁ་གངི་ཕུ་ཝི་གི་སེན་ན་ངེ་གཤིན་ཆུ་ཆི་དྲུག་པ་ལེི་ཐུ་ཛྷི་ཆུ་དྲུག་དང་ས་ང་གུ་སེུ་ཨིན། ཁ་ཡ་སེ་ན་ང་གྲ་མེ་མེཅི་གོང་ཏ་ཨ་ཆོ་མང་པ་བཅུ་མེ་ཏེ་རེ་ཁང་ཏེ་ཨིས་གུ་གོུ་པོ་བེ་ལེ་པི་ཆཚ་བརྗེ་ས་ཡི་པོ་དེ་ར་སོ། ཁེས་གི་གླེམ་དི་མཐོད་སྣ་ངྱེ་ཆུད་བཅད་དང་སྙམ་མ་ཐམ་བཤོན་ཨིན།